لما فتحت الزجاجة لقت ورقة مكتوب فيها اذا كنت تبحثين عن كنز اتبعي النجمة اللامع في السماء الصيادة كانت متحمسة فقررت انها تخرج في رحلة اخذت معها قاربها وبدأت تبحر تحت ضوء القمر كلما اقتربت من النجم حست بشيء غريب كأن البحر يهمس لها وصلت لمكان بعيد هناك لقت جزيرة صغيرة لما نزلت شافت صندوق قديم مدفون تحت الرمال فتحت الصندوق ووجدت الكنز.